Mìŋ naŋ nyùnò ja kènaŋ, ja kènaŋ kàànè laabu, miàìm maŋ wa woò mìàŋ jèim nɛ̀ŋjeɛ̀ è yaà nɔŋ laabu, ja kènaŋ kàànè laabu, e ɓɔ̀nɔ, e kìlɛ̀ɓou, yèè kpamò, tiŋ mìŋ naŋ jè, ja kènaŋ kàànè laabu.